Faleminderit që e vure re. Jam pak i stresuar për disa afate në punë. Më bën mirë të flas për këtë, e vlerësoj shumë mbështetjen tënde në këto momente.